प्लासीबोई कैसे दवाई आवई, आपने डाक्टर कापास गया, भी बुखा रही वो डाक्टर अपने चेक करे। वो कहा बात वो डाक्टर अपने का दवाई लो और वो काम दवाई के लिए ते कासो घोड़ा आवाई। जब अपने घोड़ा के पीया करान ता अपने का थिक हुआ ही गम? <hesitation> असि धवा केसे कई दवाई ही। मस्ट भी ना हूई क्यों हर प्रकार के भवाँनेन के सब अलाग अलाग कोई प्रकार नहीं रही, कोरे खारा हमों से थु। कोई कहा दवाई देज, कोई कब आद दवाई देज, कोई कब फ़राणा, कोई कब असी देज क्यों दे? कि ताके वो आदमें ठेक हो जाओ, ठेक होना बाद उकासो लग दे, कि मकर आकसमने गोरी दवाई देज, थों ठीक होई गई।